bangunde hokka sauti nei far'aranei aheban legghal abomta legghal wada ghumban haader sa heban laral joorghal sai waata hoore mei sai ahabba be baajee sai aara lara mei gham toh afii hoore mei ghubbal hander mei sai dingha woodi sauti sai dinghal fii legghal ko be jungo